Pues notehteca desde las nueve ua nitlachia hasta, por muy cualcan nitlachia las seis para tlen ayi ya cuali, no, no nimieua para nitlachichiua, nicchihchiua nocafi tlamo ompaquis nochichibilia atuleh paquis tlacamo nocconcobilia leche ino para nicchihchiua, pero de nun nochi ticuparouah, casi nicochih di las nueve, las diez, las once, las doce, la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis, chicome hora nicochi. Um.